Ada pohong pisang, pohong sagu, pohong kanari, pohong duriang, pohong mangga, pohong rambutan, pohong kalapa, pohong giawas, pohong jambu, pohong gandaria, pohong <hesitation> manggis, pohong jambu jambu bulang, pohong langsa, pohong duku, pohong areng, pohong <hesitation> beringing pohong yang dong biasa anggap pohong yang suci kalu di indonesia deng <hesitation> dong jaga bilang kalu. Dong temukan <hesitation> ditampa tampa kaya ibada, pohong jati, pohong jati yang <hesitation> banya orang kanal akang dia pung apa dia pung ketahanan bagitue itu luar biasa dan kayu kayu yang <hesitation> banya dong tanam tanam digunung di balakang-balakang rumah, karena pohong itukan dia bernilai tinggi, pohong sangon pohong sangon yang biasa dong tanam par kayu yang kayu yang ringan-ringan akang muda par katong olah akang bagitue, pohong karet, pohong karet akang kay <hesitation> sumber utama yang biasa dong. Cari par penghasilan dong pung keluarga-keluarga dong ka-kayu kayu karet inikan mayoritas itu di daong biasa dong banya yang dong, dong olah disana dong biking akang disana, pohong mahoni ini berdaun akang dia pung daong yang kaya dia menghasilkan kayu yang berharga tinggi bagitu. Ada pohong aren, pohong aren <hesitation> itu pohong yang dia pung sumber dia pung gula tuh kaya kelapa dia seng beda jao lai deng kaya kelapa bagitu. Ada pohong bambu, pohong bambu itu dia serba manfatnya banya bagitu, dong biasa pake par biking ini biking itu, akang biking rumah biking pagar, biking kaya kerajinan-kerajinan apalai bagitu toh banya, pokonya pohong bambu nih manfaatnya banya. Pohong trumbesi, pohong trumbesi nih jua biasa orang bilang pohong hujan deng yang paleng tinggi tuh akang menyerap <hesitation> karborioksida ka <hesitation> karborioksida itu dia menyerap itu paleng capat bagitu, deng ada pohong tebu yang pohong ini jua, biasa dia <hesitation> biasa kaya dia yang dapa par katong tumbu <hesitation> dia pung pertumbuhan itu kaya di <hesitation> tampa-tampa jenis kaya macam tanaman-tanaman tanah bagitu nah itu pohong-pohong banya tumbu. Ada pohong pucuk mera haa pohong pucuk mera yang akang biking yang manfaat juga banya, untuk <hesitation> menyurangi polutan kaya gas-gas karbon dia sangat dia cepat cepat ini menyerap itu.